हम खुद एक खुश्क त्वचा वाला इंसान हई। एही नाते हमके बहुत अच्छी तरह पता बा कि अइसन त्वचा के देखभाल कैसे करेके चाही। <noise> सबसे पहिले <noise> ते अपने खुश्क त्वचा के सही करेके खातिर रोज नहाएके चाही और सही नहाए वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करेके चाही। अइसन साबुन के उपयोग नहीं करेके चाही जौन त्वचा के और खुश्क कइ दे बल्कि अइसन कुछ लगावेके चाही जौन नमी पैदा कर <noise> या ते कुछ नहीं लगावेके चाही। <noise> ओकरे बाद नहाईले के तीन मिनट के अंदर <noise> मॉइस्चराइजर से अपने चेहरा और हाथ के मॉइस्चराइज कइलेके चाही। शहद के लेप भी त्वचा के खुश्क होले से बचा सकेला एही नाते ओकर प्रयोग भी कैल जा सकेला। <noise> रात में सुतले से पहिले नारियल <noise> के तेल या कऊन अइसन चीज जौन नमी पैदा कर लगा के सूतेक चाही ताकि रातभर त्वचा <hesitation> नमिदार बनल रहे।